སེམས་ཅན་ནང་ལེགས་རང་བཀྱིན་ཀེ་འཇུག་པ་ཀོ་དལ་འཁྱིན་ཀ་དེ་བ་ཀོ་ཁན་དེ་ལོ་ཧེང་གི་ནང་ལེགས་འཆ་ཡོག་སེ་ལག་པ་ཏོ་ཨིན། དེ་ལེལ་དེ་སེམས་ཅན་དེ་ཀ་ཁ་མེས་རང་བཀྱིན་ཀེ་འཇུག་པ་ཀོ་དལ་ཁ་བོ་ཞཻ་ཨིན་སེ་ན་དེ་བཟང་པོ་དེ་ཁོང་ལོ་བཟང་ཁན་སེམས་ཅན་ཆུ་ལེགས་སེའེ་པ་ཞེ་འཁོས་ལེགས་ནེ་བོ་ཏེ་རོ་ཇོ་བེ་འེནས་ལོ་ཁོང་དེ་རང་བགྱིད་ཀ་དེ་ཕོ་ཞེ་ཨིན། དེ་ལེལ་ཁོང་ཀོ་རང་ནོ་ཞེ་ཀོ་བཟང་ཁོར་ལེགས་ཐ་རི་སེ་དེ་བོ་ཅེ་ཞེ་གསང་འཛོམ་མི་རོས་ཀ་ཕོ་ཞེ་གསང་སེ་ཡོག་ཚུར་བཟང་འེད་ཀོ་རས་ཞེ་ཨིན། དེ་སེམས་ཅན་ནི་ཝའི་དེ་ལེ་ལེགས་འཚངས་ཚེལ་ཡོག་ཁ་ཕ་སེ་ལག་པ་ཚེར་དོ་ཟངས་ཚུལ་བ་རྩེ་འགྲམ་མཁས་མང་དང་ལོ་སོ་གསུང་རོ་ཞེ་ཨིན།